مرة كنت متحمس لفرصة عمل كبيرة وبذلت جهد كبير عشان أكون جاهز لها، لكن في يوم المجابلة تعرضت لحادث بسيط وإتأخرت عن الموعد، حاولت أشرح لهم بس ما حصلت ما حصلت علي الوظيفة، كانت تجربة محبطة لكن تعلمت منها إنه الحياة مو دايمة تمشي كمان نتوجع دائما وفي مطبات بدنا نتأقلم فيها.